मोइ भभु जे ग्रोहतो सो जै फुले तु मोइ बन्वतो फुल्, करन् मोइ भभु तेओर् बहोबग्, तेओर् होदोशजि मनसे तेओ अपुन्। कोदि ग अमि तत् जै फुले, जोदि अमि तेओर् सोर जै बोले थकुबो, बिसरु तेओर् अहन्ति होबो। अर् तेओ जिदि अमक् निजेके अकोलि लै रितु बेले कोथ। करन् अमि तेओर् जै असै लोहि थकिबो करने नोहरो। करन् अमि तेओर् सोर अलोहि निस्नेके जबलैबो, तेओर् सोर थकिबो नोहरो। करन् तेओर् अमक् निमोन्तोन् कोरि से, अमक् थकिबो करने जग दिय नै। कोदि ग अमि थकिबो परो, पत् अमि तत् निजेर् अस्तै हिसबो थकिबो नोहरो। दुदिन् गोलो, बकु फुले हेलो। तिक् तेनेके। अरो एतै सेपोत् कर्, जै तत् मनोर् मिलि थकतो भुक् दोर्कर्। जोदि तेओर् लोकलो सोत् अमि मिलि थकिबो, तेओर् लोके जिद अमक् अपुन् मुलि होपे। ते तेओर् लोके जिदि कोइ, जै अमर् सोर्दे थकक्, अप्नलोके थकेल अमर् उपकर् होबो। प अप्नलोके यद् थकक्, यद् बहोबग् कोर, तत् जबो न लगे, अप्नलो भल् मनो। तिक् तेनेके, जोदि निजे असोय् दिये, तित थकिबो लगे। जोदि असोय् निरे, अप्नि जुद्दोबिस् तिगे कबर् सोर्दे थकतो खम्बोग् नोहै। करन्, तेओर् मन्को फल् न लगेब। तेओर् फबिब, जेम् अमर् सोर्दे अहि वोले, तेओर् जुद्दोबिस् तिगे भक्वेले। हितु मनो अन्नै ओमुक् ओमुक्, बहोद् धोरनक् कि भकिबि कोपो। कोदि ग फबुजे, निजे जोदि तेओर् अक्वले लगे, तित थकिबो लगे, अर् जोदे अक्वले नोल। तित थकिबो न लगे, दुदिनो कर्ने गुशे, दुदिनो थकिब्, सेहि बोलगे। कोदि ग म फबुजे, तत् अलोहि निसन गुशे जोदि, अलोहि निसन गुशे हतो फल्।